Buéno̱, xu̱kúꞌ tsú phú nacha̱ nacha̱ e̱ka̱ rá, tsúꞌkhui̱ ya̱a, khamí wa̱jin, khamí a̱bu̱nꞌ, khamí tsúꞌkhui̱ bi̱yú mangaa tsú na̱ka̱ ri̱jma̱a rá, ñu̱ꞌju̱n, ikhiin xu̱kúꞌ tsúꞌkhui̱ tsú nagóó nacha̱. Jngáa̱ xu̱kú tsú, tsígóó wéñúúꞌ má nacha̱ rá, tsú xú ga̱a, ikhaa tsúꞌkhui̱ tsú tséka̱ nacha̱, khamí tsúꞌkhui̱ xtiójóꞌ mangaa, tséka̱ wéñuuꞌ má nacha̱ xu̱kúꞌ tsúꞌkhui̱ mangaa. Khamí tsúꞌkhui̱ i̱mba̱a̱ xu̱kúꞌ tsú nutháa̱n randuun e̱yo̱o̱ jún, wabaꞌ e̱ka̱ xu̱kúꞌ tsúꞌkhui̱, ikhiin tsúꞌkhui̱ tsú má i̱tháa̱n wabaꞌ igóó. Xúmá ñuu̱ mangaa wabaꞌ má e̱ka̱ ñuu̱ mangaa.